Peruhi kaler boruak ngaya ngia, kum tira kanga lum tsao vin, kum lay hol ve la. <hesitation> Ke min boruak lum teh azia, kum tilam ahian hua tuihi andong muman lem lafa. <hesitation> Kum lay hol ve la ahian, ke mazong andong ve le tunga. <hesitation> Kum tob lum teh ahian, <hesitation> an boruak teh alaw vat tana amai rotu. An boruak vat bohi, <hesitation> selses song panga, tanga, selses song hii, ngakang tsao anya. <hesitation> A vat em em la wani. Kum tob lum ahian, <hesitation> an boruak lum naransang tsao lep. Tara, boruak lum nin, <hesitation> kum bulan tsa na. <hesitation> Boruak lum bog in, kum tob tehi an karele tui nane. <hesitation>